Oimaliwa kaina fiku kaina fiku ikulandele nenge ikweetele ehafo, shaashi ngeenge owa tale paife otuna ovanhu vahapu veli ovakengeli nenge tutye ovayambamhu ashike kavena ombili. Ombili ohayeetwa ashike ngeenge ouna towanenwa kwaasho una ngaashi ndapopya metetekelo kutya owa pumbwa ashike oku kala una sho una nenge towanenwa kwaasho una nena oshahala kutya ngaho oto kala una ehafo nombili yokomwenyo. Oimaliwa, oungame, nenge tutye pwaamwe mwene pahaulwange oimaliwa kaina efiku yeete ombili yokomwenyo monghalamwenyo yomunhu neenande osho ota shiikolele ashike komunhu nomunhu ashike oimaliwa hayo odjo yehafo.